واکیووم کلینر یا برقي جارو د کورونو د سطحو د کثافاتو او دوړو د لیرې کولو د پاره. داخل کې یو موتور لري، او هغه موتور هغه پکه یې په حرکت راولي، او فشار رامنځته کیی او هوا داخل ته ورننباسي او ددې پواسطه کثافات داخل ته ورننباسي او د فلتر نه تیریږي مخکې له دېنه څې کثافات بیرته خوسي سي، کثافات دننه پاتې کيږي.